إذا كان عندي ثلاث ساعات، نحب نخصصها للقراءة ومشاهدة الأفلام. نحب نغوص في عالم القصص والخيال، أو نشوف فيلم جديد. زادة، نحب نخرج في الطبيعة ونتنفس هواء نقي. هالوقت يعطيني فرصة للاسترخاء وتجديد النشاط.